Dabbaaji ɗi hiite mum janngo to, kañnji woni e woodi kunkuruwa, e woodi mboddi, e woodi jaloore, e woodi paaɓa, e ko nanndi e noo. Boko sabata ɗi ngaɗa haybaneeteeji, kañnjun woni, ɗi ngaɗa, ngam ɗi aadanoo cembe maaji, ngam ɗi aadanoo ñamdu maaji, ngam ɗi naftira ɗum yeeso.